<hesitation> de laa niño kutajnaso niño ndu've, niño ijlo ndute, te niño ndu've taka yuku, <hesitation> jna ni kuu jnu yoo, nda'a jnu chikue, nda'a yuve tayōō, te ye naá niño kutajna taka ñayivi niño jna'a ja'ni, ye <hesitation> iyo <noise> taka yuku ñuu, ñuu á jna ni kuu yuku, taka yuku á jononóso te tajnaso, te lujua ni kuu niño kutajna taka ñayivi. <noise>